Cunosu pa tantu la cültüra dël Brazil, sai ch'a parlu purtugheis e chë a i pias balé. Ën Brazil a ie la furesta dë l'Amazzonia e tante pupulasiun indigene e tante bestie difrënte